मैं के आपसी जु छ एक महत्वपूर्ण सलाह थे चैनी। किलायकि मेरू पीएचडी रिसर्च कु काम छ चनू ते माजी मैक एक टाइटल जु छ समझ म नी आऊं नू की ते न जु छ कन कंन काम कन, कंन ट्रीटमेंट लेन और कन ते कु रिजल्ट निकालन। आपन ये विषय मा पहली काम करी थो त आपके पता होलू के ये काम कन के होन ये खातिर मैं आपसी जानकारी थो लेन चानू की आप मैक सही सलाह दे ला।